बेल्जियम में सम्सितोस समुद्री जलवाई हो कहिंचे। हर साल भर बारिस हो कहीचे यहाँ आउ मौसम। में काफी बदलाव आवत रहचे बेल्जियम में। सरदियन में असत तापमान जीरो से पाँच डिग्री। सेलसियस आव गर्मियन में डिग्री सेलसियस। तक के बीच रही छे जन्वरी से असत तापमान। सबसे कॉम डिग्री सेलसियस रही छे आव जुलाई। में सबसे जादा डिग्री सेलसियस रही छे बेल्जियम। में साल भर में लगभग दिन बारिस हो कहीचे।